Pasaporte retako jae yandeve yaiporu jaeko keti yajata yae iru tëta guaju rupi jaema jaerako yande yayapo yandeyeipe opaete mbae tramite jei supeva reta ipuere vaera ñanoi kua jare kua ñanoi yave jayae ramoko yandepuereta iru tëtaguaju reta tuisava koti yaja